Bara kiu tena to manmanin rakaha nom na tea paku, a paku parawa buns, eve a kiu to rakerake rakaha nom na tea paku. Tea popo tena eva kiu to pakupaku nom na to gono nom na a moni. Bena paku a parawa ena repa nom na a moni, a si kiu bona bena pakue, enena gon a nom a moni mene nom bana skul fee tea beiko ae tenam komana family, bena paku a parawa mene ann tenam, mameha taem, ma vuri mene he bene tere a meha si aba to noma nana enam repa vagaga riori bona tea. Tea si kiu bona to pakupaku nom na paku parawa eve rakaha a kiu to, rake rakaha nom na to teitei tomoana minom na tea toto tena a paku parawa, ea, gono nom na, ena nao nom ttea toana ne bena paku a parawa. Na repa nao tea toana ena repa gono a minon, eve nau enarepa ante tea von e bona si taba`an to ante nana tea sustain naba toto tenam, tea kikira anam me, eveme no haihai nom a naim tea von bana si taba`an vaha to rakenom nam tea stoa, eve me no haihai nom anam! Bena paku a flawa a buns, ena ta tei minom a oven, enana tei minom a mamihu taba mene paku bona flawa, mena paku flawa tena bena paku ena repa vavon, na reppa gono a moni ena repa gono e, ena na von, nom e bona skul fee tena, teo beiko temahu vuri ena na pakunom e bea aba noma nam repa va ann e bona naba kiu vai to noma rori tea inu tena, suku veneiei a otei tena eove a ward memba va teapu tea ward mea kiu tena tea tatagi a taba an to noma vori a tavan beori noma tea sugunna tea inu tenam ena re pa paku a flawa a buns ge. A amamehu kaen flawa ge a tabae, ama si kaen fawa to pakupaku tamoana nom nan, eve a kiu tena rakaha to pakupaku tamoana nom nan, tea paku a flawa tabae enana tana vonomen bena sa paku hanom a flawa, ena sa ante hanom tea ato ni ta moni. A si kiu bona, eve to antanom na tea gono a moni ena re pa von a si tabae tena, tea inu tenam to nid nom nam suku venei be tete sa vava`ante ha bata bona nid tenam tea family, evehe ena mo`on ena toro paku batanaonom a said moni tena tea haihai bona family. Eve a pepesmena pakunom a flawa suku venei ena na tara vonom enei bena sa paku hanon e enna sa ante hanom tea gono ta moni ene re pa tei pinopino vonom enei, evehe to paku minom na e enana tara rakaha vonom en na haihai nom ana tea tea mamihu kaen taba to nid nom na tea family. Veneiei a school fee. Ama hino va tealotu be hino ma, ge a hino va tea community teama takis eve na ante nan te sustain ana tea bena pakunom a tabaa bona ena na tava vonom enei eve na ante nom ana tea haihai tea family tena, ae teama vura ai to kahi vavos batanom na eve a taba bona enana tara vonom enei evoe na ante nana tea haihai nona, a inu temam. Suku venei enana vabera rakanom a kiu bona si kiu venei. A kiu bona na paku vonae enei na vabera suku nom na venei ave na haihai nom ana tea - family tenam. Bena kakato nea tabae ena toro paku flawa ena re gono a moni ena re von a tabae a nid ta va tea family ba tete tenam sa vava`ante hanom anam, ena toro paku a si taba bona mene haihai bona family. Temam tea sa`et tea mamo`on enam toro goe tea relai nao tea otei tea he ana bona moni tena komana soka otei hana ena toro paku a moni tena vavaha ena re rake a tabae ena ve gono va ruruva ena re von a tabae to rake nom na, ena toro gue tea hino tamuana bata hanom tea otei tena ahaiki. Ena toro gono komana tea hatwok tena, teo kipana tena, ena ve pa gono e ena repa von a tabae to manin nom na. Eve a kiu tena to rakerake rakaha nom na a paku parawa.